<noise> Gn am visy, <noise> tsy maintsy misy an'igny mizara roa kely amin'gny lohany igny. Gn' asanigny izany; da <noise> fagnodigna azy igny. Hampihidy na hamaha azy; da gny tournevisy amin'izao alay. Laha fisaky gny lohany da igny gny anodigna azy igny. Fa laha lavalava gny lohany somary maragnitsy maro, <noise> da mitady fagnalava azy mba ho fisaky gny lohany; <noise> da apidiry ao; da <noise> ahodiky, ahodiky megnavagna magnavia laha hanidy azy ohatsy na ahodiky meñavia megnavagna. Arakarakin'gny visy, gny fagnodigna gny tournevisy, mba hivoha na hihidy gn visy raiky.